أظن إني راح أختار فترة الطفولة تبعي، الحمد لله أنا عشت طفولة مرة سعيدة، <hesitation> في ظل وجود <hesitation> والدي الله يرحمه ووالدتي الله يحفظها، <hesitation> بعتقد إنه هذه الفترة ال-الوحيدة في حياتي اللي ما كان عندي فيها مشاكل، فالحمد لله عليها لحظة الطفولة.